आज के सबरे लोग पुराने जमाने के लोगन से ज्यादा यात्रा करत हैंगे। अगर बे आणुरें यात्रा ना करें तो बे आणुरें कैसे जानें कि दुनिया कैसी हैंगी। उनको यात्रा करबो अच्छी बात हैंगी। जब तक बे अपने घर से ना कड़े तो उन्हें कैसे पतो चले कि कौन सी चीज कित्ते हैंगी। और कित्ते नय्या का चीज कित्ते मिलत हैंगी का काम कित्ते से होत हैंगो। कित्ते कित्ते जाने आत हैंगो और कित्ते नै जाने आत हैंगो। इन सबके बारे में जानकारी लाइबे के लाने उन आौरन का बाहर जाबो जरूरी रहत हैंगो। बाहर जाबे से उनमें बुद्धि खुलत हैंगी।